بعد جرب تشرب شاي بالأعشاب جبل النوم زي شاي البابونج، وابتعد عن الجهوة وابتعد عن المشروبات المنبه، حاول تخلق جو هادي حواليك في غرفتك ح عشان تساعد نفسك على النوم بشكل أفضل. حاول ترخي نفسك. حاول تجعد في مكان ظلمة بش تحسن جسمك مسترخى، بش تجدر تنام بكل هدوء.